أنا أحب أجعد في البيت وأجرأ كتب، الكتب تعطيني فرصة أتعلم أشياء جديدة وأعيش تجارب مختلفة، أحب الروايات والجصص التاريخية لأنها تفتح لي آفاق جديدة، وفي بعض الأوجات أشوف أفلام أو مسلسلات، خاصة اللي تعكس ثجافتنا، هالشيء يخليني أستمتع وأتعلم في نفس الوجت.